Ewa kabo ni aha yiso kpanu ni weto shoshi ehoshoshi mani odaha oza neneshi nwashika ifanu pin aha ba pyoza korere oza ko rore ni wiginakpa dishi wo zaman aha mani aha kuma bifunu aha bare ba gwa ba ga pashi gyo gapashi naha yoko aha nwa aha kukye wole aha wole aha ba minyo aha ba re gwa ase shishini eno gyo sha akiya kukye ga gye eho ma ishini aga ga gyama onose aka foje fuyaya ebenya oko oni oma ogbo minyo lo ikweyi kini ogyolomo minyo anoho ya dawo ese kikyeni man soya ome oyare la mani oni ifu ko rore opio neshi oneshin no yun ni ikeni man in ginokpa ko hovu inokpa kohovu man ogye mani nye in pie vini in pie veho la echo kuma wozani ya tahabo ya kya ha yatu owe oyoye ni aha ba sheho bita lo awase ni ma ba yoko kaseni yinokpa ni ikyeni mani akukye ehoni pin abinfunu mashi ma mani oni aha gbowe oyoye ko she eho bika lo so ifu kishi mani ng mo neshi ifu keho neneshi ikweyi kini aha bare ole ba gwa ole gbashua ki kpiye ime ikpiye wowa aha ba gole keshi ogye kehoo naba ga kpanu la. Ifu ko keho naha ba gani aha ba voe ishi ozani abaya me aha ba pyi ishi ikyeni mani ni kyikyo hun akyebe yatu itikpi kiini akyebe tuni owa gobe ogbe awozamani aha bayo ifu koya kkahata wo oya kahane oyabe yigo oya shobita awa wishini ikpo kakyashi awa yi gwu oga kpashashi hin ga shifuhun kweyi kini ishi nowa wa sishi oya shobita manilo so yikweyi hin yi gwu oyi kweyi hin yi gwu oya kene no inyo wa oya kpo kpishi geho okpo ga ogayito ikweyi kobe no goni ome oya se ogyole se itikpi kini se kweyi ashobita mani pyo yawo ishi lalo oga kwikye ga myeshi oga gefu no wawa ku dnu ni oya kuwa ene gikweyi hn ene gikwe yi hin itikpi kino yolamu oni owa myeshi oshu keshi wa kweyi oya kukye ga tobuburu hun tobura hun no kyanu ya vishi mani vo oya kene oni oma oya yoko hin mani woya kikwe pa no wuso shobita ifu kawine kowu shoshu ome oya vo baga ya kya wole ome oya ha oya gwa oya re ifu hun oya kpo ma ya ra oya tabo ya yawoza shishini ifu kishi ko oko kishi mani ogyo gege sheho ki gwu lo oga gege ga ngmi ishi oni gara ga rigu ya wole. Olam ni kiya tabo ko rona ni mamamani igina kpa okiya ngmishi ga yira ga riginakpa yawo le anu pin ya wona ni <hesitation> aza rore shashi koro oyekponu lo oromani ikeyeni aro mani owikyi aro mani ikyiyo pin ikyeni aro mani owikyi aro mani ikyiyo pin ikpeyo ni aha ba ya oko kishi ni oma aha wo oko igwu igwu gyo wo ishi ni oma aha wo oko ko igwu igwu gyo wo ishi koya kene kwe eco aha ba yoko kigwu gyolo tigwu oya tobururu hun itikpi kino tobubu ra hun ni ishi yawaba no wa ku kyagye ganu gyo kukye ganu pin yayo ya gye neneshi ya ishini owa wa ma oya ma damu ni ogyo ma otuho ya sha neneshi ikweyi kini agwebe nwashika lalo oya gwo ya sho awoza ni okpo geho ko kpo shoni ya nwashika itikpi komani aha gyolo kwikye wo oko koko kiiye iye mani wifufu koza kapashi la apashi mani ogyo lo tiye oga gbomani oya gbomani agbo owuya na kpozaho yayi sho ouya mani webeni ayozaho yayi shagye ogyo yi shagye ishini oyifu ko ko ko ko ose ya dame ho oga ngma vifu ko ko owuya so gbayayi kozani in ya ka ikeyi kela ko ka pashi mani ni omo ishi oye aki ba pyaseni oko mani oyede ni oko mani yaya papani akpa yine okpa gye niba kpabo gbayi ba ga pashi ni. Ikeyeni mani oya ga pashi kanu man owikyi aba ga anu man ikiyo aba ga kanu man olamu oni ya yeho ya nyinya apapapa abo ho ogyolo mo oya ya wo oko mani nye awo fufo aba shobita itikpi so yende ni aha ba ya ba yoko keho ko pio ozarore bare ni oma ifu kishi mani in ya hagye mani itikpi kini eho mani aha banu baya ni owa yun wa ginokpa kohavu in ginokpa ko hovu ng wa ko wa yotu tagye ma byu ya pio oko kayibo oko kayibo ng pie loni in kukye wa iiyaye wa bun mo oya shoshi shini na ga tayi abo inokpa ikyeni mani ami wo anyakwase kinokpa ni ayanu mila ikweyi komani aha baya shimi ayi kaha naha mani bioni aha gese ga pie oshoshini anka shobita mani na yishi yeye lo an wa dayi kitikpi ishini aha ba ba lo ayi kitikpi man kiba pyase niki ba wa itikpi ni mani oni abifu hun ba yela kinokpa in ki ma mo oshoshi aha ba bagye mamani lo in ya bio ogu awo ewa kabo ni aba ka ishi nye kamo an bye ewa kabi ni in ya bio ogu ogu mni aro vokpagye ka ayibo bioni ogu aba sho enenoni ni yaya titi ni ogyoto wa owawa yiyu akwo oyutu danu ya yiyi yakwo oya wozani wa taboni. Ara ogbogbo awepa ayeho owa wa bi ogye aba wa roye kpokponu ogbogbo eho iri amani man ogyo yo oya toleho abo oya tawo abo dede oya gege ya ku ya ha ishi ni oma mo oshotu ni ogishi gara keloo ikweyi kini ogbo yebeho hi so aba ba kamo ayine okpagye na pishi ana yozamani shini anakawa waseni ba kyegba kawaseni wo oyokuni lo gyolo mase ni eno kikyeni kawaseni wo oyoku ni lo gyolo mase ni eno kikyeni man oya kiyegba manu wo oyuku aseni wo kwashi ni la aseni wo kwashi ni pin ya kyegba koyo alo oga pashi oya pye ogo inokpa ko fofu aba dawo ozani ya tabo ni ama ko yingye mani kin oshoshilo itikpi komani aha wama aki ba zishi ba go oda ko bowuso gaga yoko nowuso dahani oyese kikyeni man ni ogbowu shashu oshoshi shini oyoko dowosu oko dowuso mani oya ga pashi pin ga yoko douse lalo. Oya gege yinghye ebe ni ala ba kela kpiyi ka lani awaseni ba ka neneshi lo okyawatu oya yoko kowuso oma ikweyi kini okpa kowuso faha kamo ikyeni mani aha banu ni aha webe yoyu hi kese mani la ebe yoyu mani aba kwola pin ya webe yoyu oni lalo ebe yoyu wela ni yifu kotuhun ela ni yifukotu hi ni anu pin webe yoyu oni la so mani aha ba tayine abo kpela oni la so mani aha ba tayine abo kpela mani kamo aanka bagye kabo yeye yabo yi gbo kin yingye ko kwa shi lo anyo zani ya tiyi kaha abo ni ki kyeni mani ozani aba yogu kamo e echo echo mani echo man kuma ogyolo ya aya tabo sosai oyeho mani oya tabo ikweyi ko lamu oni mani gbayayi koza ananamani in ya shobita ebe mani anananman ni oma.